Biz tovuq go'shtini xar xil <hesitation> qilib pishirsak bo'ladi. Misol uchun, uni <hesitation> pechda grill qilib pishirsak ham bo'ladi. Buning uchun oldin tovuqni <hesitation> uch-tortta bo'lak yaxshilab tozalab, uch-to'rtta bo'lakka bo'lib, marinovat qilish kerak. Marinovat qilish uchun esa bizga <hesitation> mayonez va <hesitation> soya sirkasi, so'ngra ziravorlar <hesitation> qalampir va sarimsoq kabi kerakli masalliqlar bor. O'shalarni almashtirib tovuqni o'rab, muzlatgichga ikki-uch soatga qo'yib qo'yamiz. Bundan keyin esa ikki-uch soatdan keyin olib uni pechga-pechni yaxshilab qizdirib-pechga qo'ysak, taxminan o'ttiz daqiqalarda judayaxshi bo'lib pishadi.